Sabuni, mka hatu mika, soe mwi kulatu kukatuka. <noise> Tua umuvi banda vina ya kutulete li sabuni, ituwakala. Hiku peli kutumika, kufula lila, <noise> mkufuli li mienda. Koo, mkua wakali sabuni ino li mwi. Hili nijanga moto, ishafu mipovu. Naimu mazana, kikufu mipovu. Koo, soe mwi kulatu kufika, soe mwi ituwakala. Sile tutamanyi na kuni kufu mwu viwanda, kikufu mwi viwanda. Kwa hili, ituwakala. Umafula lili, mwumutwe. Imu akula wafula lila, ikuwasha. Naimu kufula lila, hili kama kawaida. Naimu kufula lila, ikuleta mafuwa. Koi sabuni soe mtuwamanya. Ia kufulila lila. Uemkula, nukufuli li mie indayina tukuzuala. Sabuni yameche, yisabuni ya kufuma, <noise> yamensi.